Guleŋe unda siɗ guleŋge sləna ŋgane, haha sləna ghaa səɗoko, maga-maga arviɗi dza-djuga ka sallah maga-maga arvidi hina-hina ka, vita hina hina ka, ta gha səɗoko, ɗama-ɗama dadamuŋ vəle, guka da dzugwa sallah, dza-dzuka ka sallah guleŋ, ta gha səɗoko vita kukəɗa dzuŋ sallah guka vita həma fit m lokaci guka kələf kur'ana ha vita haa karatu t'mon ka guka maga t’ karatu, ko izubu tak maga ka ko magab izubu ŋga na wo, koo izubu hese nogh ka ma, ko izubu həkəne nogh ka ma, da m'ɗataka inda nogh dadamuŋ, ina kwara dadamuŋ kena. Guke da m'ɗaŋ ta ta gha səɗoko, ko izubu tala, ko izubu hesa, ko izubu həkəna guka m'd'ata, mamɗa ka guleŋe unda kwara dadamuŋ guka fa takardaha, fafaka takardaha guka da siəyafta guka dzeb da vuŋ uvu lalaka guka faɗab t'ŋ slala faɗab-faɗa ka slalagha, gu ka faf t'ina tuvu, vita ko sha'iye duf ka ma dodka ŋga uzinha ma fafka sha'i bew ma vita ɗafe ma guka da ɗafa, dada ka ɗafa to gu kaghda zut ina ina za kagha labla uzinha guka da vulunta t’ uzina uzina haŋ makaranta ŋ ga uzinha, aha ghaŋ uzaŋa ghəŋ makaratna guka da fananta ŋ ŋ ina basketa makarantini guka da fananta guka ina zine vita ina ina li shali ma p'gha nəŋ ka ŋ sha'i yini aha li breadi nda ina ŋgane gu ka fananfa vita haɗu vita ɗafe ma shinkafa da ka ma guka dana te guka fananta ŋ ina nin ŋgane, gu dzeb dan makaranta sassaɗ guleŋe vita labla ɗe guka mbazab t'naya kariya unda magaka in zə tagha səɗoko, guka mbazabta guka mbaza guka fata to vita kakəɗaka taya, gu ka mon guka kaɓa dzoŋgagh ŋgane vita ha dzoŋa ŋgane guka ghənta. To vita ghəŋgha ka maga-maga karfe ghwaŋga ko ghwaŋa-peɗ-tala guka fafti ina ɗafa ina gha-ghwaŋa ina fiti ina fiti, guka da ɗafa fiti sassa uzinan makaranta fit ah sassa ghaŋa gu haŋ zot ɗaf ina fiti. To zuza haŋ ga gu ka kələf taya ŋgane guka mbazapta guka fata guleŋ laŋgabla dadamuŋ guleŋ guka dzugwa sallah ah ah ah azahar sassa azahar guka dzugwa ta. To vita ha həma fiti həma lokaci guka dzugwa sallah gha dza-dzuga ka sallah ŋgane hə həma fit guleŋ guka dzagha faf t’ ina zə t'uvu guka t’ inagh t'uv guleŋe iangho ho kena ɗafa ghogho, guga data dada ka sassa uzinha dza-dzuga kəni sallah maŋgariba, vita maga-maga maŋgariba, dza-dzuga ka maŋgariba gu kəni zu dafa dza-dzu kən zuza kiŋ ɗafa gukəni dzugwa, gu kəni ndzəɗa viti ha uzinha wo, haha uzinagh ma gu kəni cuhurata t’ kativuŋa tala, gu kəni ndzəɗa ndu uzinaha ndza ndzədi kəni, gu kini dzagha daŋ ghini hinahina guleŋe, ɗama-ɗama vəl mu va vaŋa mandaya magalo guleŋe dəma ɗama vəl guleŋe sasəɗo kini guka vərata Ba ha ina karatu guleŋe guka m'ɗata maməɗa ka guleŋe, ko izubu tala ko izubu hesa maməɗa ka ko izubu həkəna umla vəlaɗavəla dadamuŋ kena vita vde velaɗa vəla dadamuŋ unda viviɗa ka da magata maga-maga guleŋ kukəɗa ɗe. To dzava dza ka ko izubu tala, guka timta kati ŋm qur'an ŋgane fufunka guka dzeb da mon slənagh guleŋ. vita la mboz səɗa ghvaɗ ma vita maga-maga səɗagh vagh arɗaka guka həlafta mbazabka guka pala lunta, palunpalaka ghwala ghwalaɗe, guka ɓalaffa ɓalaffa, pha akwatiyaha guka fəŋta amndiya, kakəɗa ka ta ya ba aya guka mon sləna səkwiɗ guleŋ vita ha faɗa guleŋ kəlefka faɗapka həgasha da ga miruŋ, haha ivuŋga uzinha faɗabka, pha ivuŋga zəɗalam mbagh ma faɗabka həga gha magak pes-pesa hal nogh t'rdala wo guka faɗabta, guka faɗabta ɗughwana ɗughwana. Ko zəbaghe sata, ko undaghe sata, a vita pha arɗak mahgagha a ɗughwana həga mene ha arɗaka mahginu da kor. Amma guka vəzla həgagh nda kariya arɗak na ha zəɗukin wo hal nogh t’ kwazlamb wo, kwazlamb na ha ampani yun wa. Haha zəb bale ma mana zamani na, ha zamaniya kwazlamb wu guka mbazoz tinagh hal nogh t'rɗaku ko nu da monka ko va li dod ɗafe da monka ma mbazəbka dzəvag peɗe nda oma guka farata, ko lalaka daŋ-daŋ inaha ma mbazaka dzer ped kəda mon mak sləna. Naye noghlo peɗa taya ŋgane vita noghka. Sufa-sufa ka hoh dzoŋ ŋgane, sufa-sufaka mon sləna Pha undagha ali gragha, ali lambagha ali magha, magha tala kəni gər gər-gəra kəni, ali gra gha labtala ka gu ka kələffa vita pha uzinha mahga, inda pəɗata ha dzeb daŋ makaranta wo, kaka eh dzeb dog yaghwi ŋgaa graɗiyo yambuwo koko dzebe gana yaghwe, koko dzeb gana yaghwi t'graɗa kaka, gu ka dzebe labla ka da mahga graha labla ka, ndza-ndzəɗa kəni ndzəɗa gha, guka səkwaghwu səkwagha guka səkwaha da mahga, aha wani gragh t'bəga sakwiɗ guleŋ guka dzebe sufa-sufa ka guka dzeb sufa-sufaka vol ɗogh dzoŋ ŋ səsəli səsəli səra kaka guka dzebe da maghga unda ha guka ga gaghwe mahga lambagha guka səkwaha sassaka guleŋe lagala fita ghogho haha slənagh da monka guka magata ha slənagh wo guka hinuinagh guka hinuhinagha, maya-maya lagala fiti, maga-maga arviɗi guka dzaha daŋ hini. Dama ɗama damamuŋ vel t'und guleŋe vita ha wani sləna səne da munka guka mono haɗ guleŋe wo, mbazabka tina hah vita haha likarya mivuŋa ha, vita maga-maga tərɗaka guka həlapta səkwebe guka mbazabta guka da mbazabta guka ŋm gogaga ta gogata gaka gata guka cuhurata hal nogh t arɗa kuwə vita noghka haha koɓaha uzinagha səkwana səkwana sakwana ka g'now tahaŋ, vita pha koɓaha ko hətakwala ko ogo vita ha koɓagh kada ma səkwa t'səkwa ta li sla, ha koɓagh da səkwa sla guleŋ guka səkwa ogo Ha koɓagh da səkwa ogo wo guka səkwa hətakwala, səkwa hətakwal na, guka vəzata, vazəza ka guka gera na ivuŋa hini nini, gera na geraƙa bəga hini nini daga maga-maga arvidi guka vəzanta m'ndiya, ɗama ɗama vəle guka kəlapta səkwebe kabkəla ka səkweb guleŋ gaka mon vaya, guka mor wafər dzeb mede ti bdaya har na gu da t'ha slisli har na gu da ya t'uzinha tala da səkwata ka ba vita tamka tanaka dadamuŋ guka daya ha gulaŋ da yaffa, ko ghwaŋa ko amkuwa, ko alfaŋg ko hutafa, gu da yaffa, unda siɗ guleŋe vera ka guleŋe guda yaffa har gu da yaffa kada yaf yaɗe ga ka da sakwab hətakwal ŋgane sakwab-sakwa heta kwal ŋgane guka səkwa t’ ogo sasəkwa t'ogo to og ŋgana ma neɗ ŋgana ma guha da bana t'wuŋi ni bana ba ka t'ivuŋi ni suka vəzəŋta amndiya. Pha d'ŋgəl guleŋ guka da səkwata d'ŋgol ma og na og marakw ya ma maraku ya zəgun guleŋ d'ŋgəl zərini, sasəkwa ka gu ka gwaf ta ghaŋ. Har vita tamaka-ɗa-tamaka dadamaŋ guhaŋ neɗ ŋgana ma gu haŋ da yaffa yaya haŋ gu neɗ ma da yuku tamak t'n tamaka-ɗa tana da damuŋ na da yuk hesa maya vuk ya guleŋe hesa ta yuk ɗaŋ vuku haŋ tər amkuw-mkwuwa ta yuk ogo nda huɗi nda zləgh huɗini nda yukini tər mkuwa ya yaf ya ɗe vita hes maga-maga vuk na hesa ta yuk dan vuku, yaf yaɗe guka da sakwabta t’ oga ŋgane Sakwab-sakwa ka agə guka da sokwa, vita ha koɓagh ŋgane, guka sakwab tog ŋgane guka cika vata vita ha wani koɓagha heɗeka guka cikata guka səkwa sla, sasəkwa ka sla ŋgane guleŋe, to karuwa kena mbaka-va-mbaka ka karuwa sasəkwa sla ŋgane, guka ŋgo guka-ŋgo-guka ŋgo, guka pəsh zighwa meɗe guka ba iruŋi, ka saŋ sla wuŋ t'bəl meɗe, bana ba ka wuŋ t'sla, guka dogh zighwa vita haha uzaŋagha irin vuk ko ghwaŋa na, da dzebe gu nda uvuɗi, gu dzeb da ghwa zighwa ŋga sla ŋgane guka-ŋgo, guka-ŋgo guka-ŋgo har da guda gəlafta sla ŋgane, har da la ta meɗ sla gul, guka da səkwabta. Sabsəkwa ko həge nogh ka guka bata nda neɗe, ha nogh ka ba həga ŋganu ma ko uzaŋga ghe vita gafgək guka da wumana-wuma nda neɗe guka da sakwabta guka, wuma-na-wuna t'uzaŋgagh nda neɗe. Tughəleŋ vaya ŋgana guleŋe ha wani səkwidi, ha gwaɗa səkwiɗ guleŋ wo, va gwaɗa duniya ŋgane ha kuɗu ku wo. Ko mbet ɗe haha gwaɗa duniya, haha wahala duniya Kamaŋ bit na, susal t'wahala kada, vuk hesa bit'na da mon vuk ghwaŋa bit na ma de, tun huzlu kegh ghaŋ t’ und səkweb məlwana. Ha ina zə həma t'sluta mud məŋ unda halayawo, se dzeb ka da suk ina zə ŋgana ma bliga, ya kad koɓ ta diya ha koɓ t’ na hana wu la labla ha inda, saŋga ɗa sa dadamuŋ cika-cika ka gwa viviɗa ka sasəkwa ka həɗek ko sa kodai sləhanab ka t'uziŋha ko ɗila kowo səkwa ghəŋgi səkwa ka t'ŋ kowo guka ndzəgha na ta t'uziŋha. Vaye ha ina siɗi wo, ghuzlu kegh haŋ t'undu na hala həzlu t’ und səkeb mulwa lamuŋ ha zaɗuk unda vera und zutawo, munvaŋe kawai na da daŋuk nda temako wa dadamuŋi nda vaye ka wai cuhura lo, hahaɗ galeŋe zuka, haɗ guleŋwo cahuraka saŋgasa dadamuŋ zuka haɗ guleŋ wo guka cuhurata muŋ vaya, dzeb da ndiɗi avəla waka inda maga-maga dadamuŋ kawai, amma vuk hesa bit na susayiŋ wahala ha ina zə wo, ko nu cowəŋ cowlo, ko nu cuwuŋ-cowal ha nu wo, labka da vəla lambagh ma lambagh ma muŋ vaya balle kagha, we da vəla ɗata mun vaye na laleɓeh vuk hesa bit na ha ma zə wo ha nu wo amma nda sləna dadamuŋ ŋgana galeŋe. To roku rəka ka dadamaŋ da vəla ɗata dadamuŋ toz lo ta tsutal na mu va vaya, alhamdulillahi. aŋ gode ma dadamuŋ runrəla aŋ ina hana na To muŋ vaya ŋgane na tor lo na laləɓal duniya ŋgane, na laləɓəl duniya ŋgane na dzebe-dzebel muŋ va vaya alhamdulillahi nda sləna dadamuŋ lillahi nda sləna dadamuŋ guleŋe na dzebe-dzebeɗ muŋ va vaya. Sagassa viya guleŋe sagasa imi pghən guleŋe muŋ va vana kana lula imi kukəɗa viya ba. To vita ha sləna ha, va li dzoŋa ŋgane həŋka ha dzoŋagh guleŋe wo guka dzeb ndzəɗəŋka avəla lambagha. Ha vita kukəɗa ka ndzəɗa avəla lambagh guleŋ ha karatu, aiya ha sləna dadamuŋ guleŋ mbawa dzeb da pəg ka dadamuŋ guleŋ, gu ka dzebe labla ka da mon sləna dadamuŋ sasak məɗa-mədə ka labla ka dzaŋga-dzaŋga ka sləna dadamuŋ gu ka səgha da man slənagh mahga kukəɗa ka mon slənagh mahga sassa ka vəl dzaŋga na vita ha ina zo pha ghupa gha gu ka dzagha sləgha nabka ɗaf t’ uzina gha zuka haha lokaciya sallah guleŋe dzuka sallah gha, ha lokaciya sallah guleŋ wo guka vəza kafiruŋa gha guka ndzəɗu ndzəɗa gha, həma fiti hən ka va dzoŋa gha ha fit həma wo guka hinu-hina gha vaye sləna ha wani sləna unda t'mona wo ŋ to nda-nda sləna dadamuŋ guleŋe na ture tuwəl duniya ŋgane muŋ va vaya, aŋa ne da mog lo ɓaɓla duniya ŋgane t’ undu